Jɔ̀ɔ̀ kɔnèɛ taìŋ nɛɛ̀ maiŋ nyùnàŋ maŋ hàwa màŋ gbiŋ e fè ɓuuyè. Kɛɛ jɔ̀ɔ̀ kui lɛ̀ maŋ hàwa gbiŋ mùŋ nyùnòiŋ è naŋ ɓuuyè, kɛɛ maŋ jɔ̀ɔ̀ kɔnè maŋ taìŋ nɛɛ̀, gò ɓuuyè, taìŋ nɛ è yaà wa tòloò, jɔ̀ɔ̀ kɔnèɛ maiŋ nyùnàŋ e heiɛ̀, è ɓuuyà. Taìŋ nɛɛ̀ jɔ̀ɔ̀ kɔnèɛ maiŋ nyùnàŋ hàwa gbiŋ e fè ɓuuyè, sɔɔ̀ e nɔ̀ŋ jɔ̀ɔ̀ kuiɛ̀.